Ny fomba hampiasako hanitra ampitomboana ny tsiro sy ny otrikaina anaty sakafoko zao a, de mampiasa an'ireny hanitra voajanahary reny aho, ohatra hoe mampiasa selery na kotomila, ireny zao sady matsiro izy a, no misy otrikaina satria avy amin'ny zava-maniry.